Ia, aminakà zen̈y tokony ty pôsibla oe aintelizansy aritifisiely zen̈y, haresy fahaizan̈y olombelona andra areky. Fôtiny nino olombelona baka nanamboatra, raha aritifisiely àby io, kay karakory amindray ma ahafan-drô mandresy ny olombelon̈o izen̈y tsy tsy pôsibla aminakà.